Ман бештар дидани сериали навро авлотар медонам, чунки он барои ман ҷолиб аст ва мехоҳам донaм, ки чӣ рӯй медиҳад. Аммо гоҳ-гоҳ сериали дӯстдоштаамро низ тамошо мекунам, зеро он ба ман ҳисси хотирот ва роҳатӣ мебахшад. Ҳар кадом ҳолат вобаста ба ҳол ва табъ аст.